اكيد طبعا هكون عاوز اتخلص من مشكلة الامراض المنتشره بين البلاد لانها ببساطه بتقضى على ناس كتير و بتقضى على شعوب كتير و بتقضى على بشر كتير جدا و كمان صعب اوى لان الانسان المريض بيبقى بيتعذب بمرضه ويفضل تعبان و دا صعب جدا جدا جدا لانه هيخليه دايما قاعد فالمستشفى و مش عارف يتحرك